In tehuan nikan tik kixmati in ahuakatl hueya ika se hui tlakuahuak <noise> huan hueya de chokotzitzin huan luego yit kin teteki huan parat kuaske tik teteki huan tikua ika in to tlaxkal ika se queso ika seki chile huan ahuakatl inkon negro huan tlakoyan kualika se ni hueso non i semilla kuali okuel sek tokas para hueyas huan ahuakatl ne niki ixmati porque hui tlakuahuak inon hueya huei huan tik ixmati okse ahuakatl inkon de chokotzitzin inonke tik kilia criollo huan inon in ne yo nik itak tikua ika nochi in ni cáscara porque okachi huelik huan tik tlalilia in iistatzin huan inon amo cosa mo maka nikan inon okachi mo maka kan okseki lado kan okachi tlatotonia porque innikan amo cosa nen hueya amo ibtlali para hueyas in nikan huan inon nik mati nochi den ahuakatl